Suka gorko dariiɗo mo faamu, kanko woni hooreejo, hooreejo airlines feere, ndembo kanko woni, kanko woni GMD, Pawniya GMD, mo aviation industry feere, mo laatake neɗɗo mo hikima, mo ilmo giɗo goonga ardaare maako e wooɗi sanne.